Ma naist autidõ asjust ei tiiäq nüüd küll kuigi pall'o just. Aga ma arva, et tuu om üts väega tark asi, selle, et auto om iks rassõ asi ja ku tuud suut miä- miski nõstaq, om tuu üts hää asi.